So ni mi remain ñyamunda ko mi ñyamaata, ko mi remaata kanjum woni marori. Mi remay marori ngam mi wodi gesa, mi remay ndi so dungu daraake. Mi wanna nde ko ɗume ko ɗun watta, mi hetta, mi wartira wuro, un defanaayan, mi ñyama.